شیدې حیواني او نباتي دي. حیواني شیدې د غوا، وزې او بیزو له خوا وي. نباتي شیدې د سویا، بادام، وربشو او ناریال څخه جوړېږي. توپیر یې په خوند، بوی، او غذایي موادو کې وي. هر ډول شیدې د اړتیا، مزاج او ذوق له مخې غوره کېږي.